ווי אזוי צו מאכן אז מ'זאל נישט האבן אזוי באנטש- אזוי סאך <hesitation> גארביטש אין די קאך איז אויב מ'האלט אלע שאלאכץ וואס מ'נעמט אראפ און מ'גיסט עס אויס אויף די גראז אינדרויסן ס'מאכט אז די גראז זאל וואקסן בעסער, מ'דארף אבער, שוין.